woo amtan sagale aina lamna dhab Annan yedhe sagale thaa anin bhekhu dhura nyadhe bekhuf hiyo taanin hiben taam dhamdhaa anan yedhe thaa anum bhekhu dhabaa maana sagale anin bhekhu anuthum bekha dhaba ishia aminen anutlm fedhaf dhabedha aminen dhuran hanyadhe womm ishin ankharkharthuf bekha suniff fudhedha ammo sagale anin kharkhar thaa anin thakhaa hinyathin atam fudhe dhabaa ishisun dhaabayu atamm esan ithdhabe dhabaa hinbekhu anin